كانت هناك فى يوم من الأيام، لجى واحد شجرة في الغابة، تجدرتتكلم مع الناس، كانت الشجرة تحكي قصص قديمة وتقدم نصائح للحياة للناس كانوا يجون يسمعو منها ويتعلمو منها الكثير.